Alleg bagn, alleg iron bagnokani, aitoddin kuddosi, iron merja tereka bagndakan goni, in merja lika tabi aintula, aintu inna ichuku mugoje, in alle bagni, in alle iddo wida ki, u in merja irin bagnekon, merja iddo wida ki, inin karamido ailinga janinaga firgina alleg bagn. Wildingo gon alleg bagnaya igatich, dunia malenani aleg bagnokangoni, mahabai salaamil tigjirokome maleruna, dolgid logo, dolgid lo duniaunig gadilokomie. <noise> fa nour, nour mallerunga mallerunga alleg bagnikachi in duniatola.